Koa fa misy raha karà zen̈y baka tsy maintsy, tsy maintsy famelan-keloko fo zen̈y afaka mampanjanga izy. Avô leson̈o afaka iraisin̈y amy izen̈y zen̈y lera mety nan̈avotro izy, ndreky nandratra izy in̈y zen̈y efa tsy tokony in̈y eky izen̈y mbala andratra izy koa amy ny andra man̈araka.